<hesitation> sapeet nekararani nepaipachinii chito sapet itinye koot nekararan, itinye tukuuk che chang makarnandit otinye lakok itinye koot nekararan neitepchinii kei kityo maneitinye wasiwasi, aya sapee nekararan ko kosoman lagooki kopa pitonini ipaipaitu, kometinye kaimutik alak tukul chemuch koimin eng sapee nguung, sapet nekararani komii sikiik kuuk komie, komii sigiik kuuk kotepche komie. Komii ngopirun simet kopaipaen petusyek tukuli, saisyek tukuli, sapet nekararan notok. Sapet nemakchini kei chito ikatii piik chepo oreti piik che piik chepo oreti chitukul kopaipai ipaipaitu akinye kotesakis kenyisyek kuuk, iker lakwenguung kopaipai ipaipai akinye itinye kari nguung'i. Itembeani itembeleanchi piik chaa meemuchikei kopaipaye nyuu notoki eng sapet komukul ngiker chitukuli kotepche komie iker chitukuli kopaipai. Iin kopaipai sapanda nguung akinye mamii petut neinerechi, mamii petut noo chutchuti kei ak chii, ngopaipai kiitukuli komii komie kiituguli, omii komie ak piik ap kokweti, omii komie ak piik ap oret chituguli, ipaipaitu eng sapee nguung ipaipachinii sapet ing ingwengduni. Sapet nekararani, ko yai sikunoti yaiwendii kanisa akichame cheiso. Akitinye tuguk chekuk itinye makornondit chechangii kopaipaye nguung noto eng sapet nepa ngueny, alen apaipachi anee sapee nyuu atinye rapinik, atinye kiiy tukul koapaipai amii ngwenduny.